Mening ideal tug'ulgan kunim kutilmagan sovg'alar yaqin do'stlar <hesitation> va yaqin insonlar bilan qiziqarli faoliyatlar va sevimli taomlar bilan o'tkazilgan kun bo'lishini tasavvur qilaman. Sababi tug'ulgan kun ham eng muxim kunlardan biri xisoblanadi.